عادة لما بنزل مع صحابى بوصل متاخر شويه لان بستناهم عقبال ما كلهم يتجمعوا و يقعدو فمكان ويحددو مكان يقعدو فيه بع كدا انا اروحلهم عالمكان دا فا عشان كدا للاسف بتاخر شويه بس ساعات كتير اوى لو هننزل فمكان قريب من بيتى بنزل انا اول واحد ليهم بدرى وبنقعد ممكن نقعد على قهوه او نقعد حتى نتكلم او نلعب اى لعبه عالموبايل بيبقى الوقت حلو جدا